Ñiiƴe maaɗa, so a finii beeten a jiɗɗo wuƴƴude ɗum, a ɓaman borosi, hinnoo jonkaa aɗa yigga faa laaɓa. Walla so tawii jonkaa boros walaa e junngo maa, aɗe waawi tawreede coccorgal leɗɗe. Walla ɗun duu so wanaa e junngo maa, jonkaa, ndiyan e junngo maa ley hunko maa njiggirtaa.